हाँ मेते टाई बानदंड औंदी ची जन की विंडसर नोट या हाफ-विंडसर जन विभिन नोट से हम टाई बंद सकदा छिन मेरा जो आसपास जु छिन लोग ख़ास मोकु पर जन शादी वेगि अर फॉर्मल इंटरव्यू वेगि वेमा लवोग लिए पहन पसंद करदा।